Maro karazany rolahy ñy tsirony ñy gilasy<kôkôrikôo>: ñy gilasy moa zany raha manintsy; misy ñy gilasy vanily, misy ñy gilasy frezy, misy ñy f gilasy sôkôlà, misy koa ñy gilasy kakaô na vita aminy kakaô, misy ñy gilasy vita aminy, ronono.